Roy akeokeo karazagna vorogna haiko magnavaka ananjy anh <hesitation> am'feoany: de maritaigna de goaika, satria maritaigna zao regniko foagna isan'andro de misy maritaigna mandalo foagna akaikinay de goaika koa izao raha ohatra andeha agnaty ala zao anh de maharegny ananjy koa.